Iyatu olokkoloq e, macca tomma tudu <hesitation> maggurui padanna olokkoloq. Sikode-kodeni tu makkade kanre koro mai, kusiro meillao. <hesitation> Ka- kainungeng koro, mekkusiro lo minung.